<noise> ncho xra xruani ng'e <noise> sinch'e ningui <noise> xra ts'e ningu nchia o nisu nisu tsini ngu viaje o nisu tsaxeni nguchase ngu ciudad rugunda <noise> tse tsak'e ni nguxo niso ngu yame chua nche'e ni ngoxra'u ngu ó sea tsjini ko xa seon ko ciudad ya me siko nina che'aniga suni sakeia ni yen ña o ju'ia ng'e thixinina xrua'ia xrua'ia tsaxa ruaya nche ningo ngui xraa sangu ng thua sithon ngu nu sinao o tsjini thingo ingu xa ingu ciudad a pasear o ruaya ba kuya kuyank'e sinche xeni kuya nk'e sixini o no hay con ke traba.